Ɛyina rabo igari, rabo igara jem ra kubhi bha bha bha rohano eyina saro ra reyina iko ina eyina sa re ra regora regora eyina sa reda doior rabo sa ja reda doi ora sa ehm ebhon se sa aran majibho mmahumo aron e erasi je rumarumo se yina ebbon jera bha ebi ehumo ja ragora ragora ja here here ne ehumo ero egwa bharabo igarijire ja iko inare sora ja sa ra bha humo bhazu igario bhanor bhahumo ise mma pirapiri mma humi bhazu igari bhara bo jere efene eyina rabo radudu ja ra ra herehere jehere bhai bha bha bhi hubha a herehere mme humo evon bheven a'osi boja eche higwa eron herehere a'oven ao'si bha hifam a'reme adon gwere ehbha eh abador bhe ya akoakpor bha bopa haodo jen jenere bhayaji otoro an so bhanta gwojaotaro rabojem raku rava ranyi do nta ere humo je akpare rafane fane jen ara radu jara kudo bho san oro ra okuntaja otaoro refane sa reta ibore kora rebo sa iko inare sa ahumo bhanabhere orora oku ntoja refane sa rerumarum hora rebo sa re dadoi sare yina ibor iva. Gwono gwen jen oro sum hiso gwenjen osum hiso mmo voi be bhahumo bhanono bhoven a'osi fa ku bhobha ron bha ebhon ara ebhon arokpare kwen kwen ara ebhon are bhane kwen kwen ara ebhon areje remarere kwen kwen jerumarum jonor gwo kpoi ora ntara bhahumo rabo jene mma humo bhana bhere eyina rabo bha rohanahon eyina rabobo a herehere ja ra yina ibobo a' hesare jara sumana bho mma sub bhevenevene bha- bharohom gwene ora gwa gwa ma ma ohararabho bha ya ya ji rahon arabe asi ado eya rabo a'bheven hosub ehina rabobo a'herehere jehere humo ezu ee e bhoven a'osi a a merame bha otunere ehumo ezu bhoven aosi otunnere ehumo ezubhani ora nta rabo jado eyina rȧrạ raku ava ranyio ezen ehumi je mme kpare domene rafanefane. Kwen kwen ntar bha agwo gwara idudu ayina ahumo ahumo jere auron rasisi jahara bhanan je rasisi pinere kon kon nana re bhahumo je bharo bharo nta rebo redudu ara harofore ayina se sa a a ava rasisi afi eto jen ava fibho rarum avava aoyine bho mma rabhenaru bhananje piriri piriri nta sa nan piriri re sa ra ra ragwore raku ara reserere mmasi.